Makanan yang buat ningkati kesehatan ya pok ya, apaan ya pok ya kita ya kayak model ni ya begitu dah kayak daging ya ayam ya kayak telor tempe ya itu dah makanan yang bisa menambah kita ini mah dah pokoknya dah ya dibilangnya ya ayam juga bukan maen dah apalagi kalau udah disemur dah tu ya kan semur ayam tu, iya kadang kadang juga semur semur semur jengkol semur apa dah juga bisa menyehatkan ini juga kondisi badan bisa mempengaruhi badan yang kita jadinya lemes lemesya jadinya kuatan kita kekuatan kita jadi badan kita enak dah kalau dah itu mah.